أ- قلعة، أني واجد أحب القلاع. لو أعيش في قلعة جان يعني خلاص حياتي تصير مثالية. لأن القلاع هي بنايات قديمة وصورح يعني عن الماضي الجميل، وهي البنايات اللي ظلت، وكل زاوية هي زاوية تاريخية – أحب التاريخ.